Nangwa, sente tezisoobora kuhereza kusemererwa okwiigwiire. No' oba oyine sente nyiigi mpaka no'sanga bayiina echikubaburaho habwokuba no'sanga omuntu ayine esente baitu tayina omwana, taswiire, taswire, nagaruka omuka sente zonna ziroho baitu no'rola aroho ehikuburaho. Nabwagenda aheru nka akaikara na'banywanine be abandi abaina sente, mpaka bwakuba nagaruka muka, narola ayine ebikuburaho.